אלא קאן ענדי צדיק מאלקא ח'דמה מן בעד אלתקראג מן אלג'אמעה, כנקול ליה מייאאסש רח' הז מנערחה קידוזו מהה בזאף דיאל נאס, חסכו יכדם עלא ראסוה, יטוור אלמה'אראת דיאלו ו יאخذ דורות פילמג'אלאת לי קיהתם ביה, כנסחה יזיד פי אלתג'ארב חתי אלתטואעיה, באש יבנא סירה דתיה כווייה, דרורי יכון מריני יכבל בדאיות בסיטה חית ימקין טיוח פורס אכבר קדאם, אלת'יקה פי ראסוה היא אהם חאגה, רח' אלפורסה קטג'י לי קיבغي קיג'רי וראהא בלא מלל.